Ngaye mwene onda kokela nonda putukila komusati, komusati momukunda omaandi, okwali hatuzi na memegona nomusamane gwe ngoka kwali emuhombola, omusamane okwali omulongiskola, shi ne kwali hatu hi koskola, ongaye ne ndalimo omutshona. okwali hatuyi kokinda manga yakwetu yamwe yeli mongundu hotango shi ne tuli kokinda ongaye ndalipo ndi mutshona, ongaye kwali omutshona okwali ndina eemvula hamano, sho ndaninga eemvula hamano, onda falwa ike mograde mongundu hotango inandiha we mo no- nola ngaashi yakwetu oyendji omo haya hi, shi ike ndali ndina eemvula hamo. ondaha nale mo- mongundu hotango kotshindete, tandisikola potshindete ongundu hotango, ongundu ontiyali, ongundu ontintatu, mongundu ne ontintatu mokati mwiya, omusamane nguno omulongisikola kwali hatuzi nahe, ta shulitha, sho ashulitha ne, tapu piti omwedhi ike gumwe, na memegona ota shulitha. tatu kuthwapo ne ethimbo ndiya otwa kuthwapo ike kaamwameme yameme kutya, aye otamu zipo mukatekulwe ike peni, omokati komvula ngaanga mongundu ontintatu, tandi keenda oskola kolutsiidhi, omunda natango oguli momusati, okwali ne ndakeenda oskola okuza mograde, mongundu ontintatu Motshikako otshitiyali mono omo ne yatambulandje ndi tsikile ike mongundu ontintatu mono, okwali ne ndina omagano nayi, andi piti, andi sikola ne polutsiidhi sigo ongundu ontiheyali, shaashi osikola okwali ike ya shuulila sigo omongundu onti heyali, okuza ne mongundu onti heyaali <noise> tandi tandi hi ndika sikole kwiitamalo ongundu ontihetatu, meme gwandje ethimbo ndono muutshimba nahe okwa zamo mongundu, shi nduuka mongundu onti hetatu, ohe ne aka taambithandje kwiitamalo, osikola hili momusati mokathima, momukunda okathima kamwe, oko ne ndaka sikola kwiitamalo, osikola kwali hahi ithanwa onamilunga nale, andisikolako ongundu ontihetatu, ongundu ontimugoyi, nongundu ontimulongo, okwali ike hashuulila pongundu ontimulongo, ongundu ontihetatu muno, megumbo okwali hatu zimo oyendji tuuka kosikola ho kwiitamalo ne, okwali ne ndilipo handi ehama ike omutse, tehi kosikola kwiitamalo hoka ihandi hiko omasiku ageshe, ohandi shuulile ikr mpa ndashuulila megumbo, mpa teti kosikola itandi hiko, ongundu ontihetatu oho ongundu hotango nda ndopa monkalamwenyo, otshikako tshotango, nesiku ndoka onzapo ondehi tuulapo, okwali ne tatu hi kotuula ketosha, na meme okwali ne tati otafutilendje, shi ne ndahi kegumbo onzapo ndehi ndehi Ndehi tawulapo, nameme okwati manga wa tuulapo onzapo aye, kotuula ito hiko, otwa kala ne megumbo muna ookuku aamwayina, ngano otwaha mo eight, shi ne twaha mo eight tandi kapita ngaa otshikako tsha shugunina, andihi mo nine, mo nine inandi ndopatsha tehi momugoyi, omugoyi tandi tandi pitimo tehi momulongo, momulongo mono natango, shi ne tuli momulongo, megumbo ndishi okwali ne hatu zimo nookuku yeli yaali amwahina, aamwahina yakuku avala meme, naanona ye <hesitation> omemegona yandje yeli yatatu nameme nuumwameme ngano mbu ndaputukila puwo, sho ne twakala megumbo mono momayovi omulongo naga, momayovi gaali nomulongo nahamano okuku mbaka yeli yaali yo otaa kwatwa kotshivi, sho yakwatwa kotshivu yo otaahi kotshipangelo, omunona gwe gumwe okwali omupangi, gumwe gomaakulukadhi mba, gomaakulupe ne mba, shi ne ya hi ko- koshipangelo aye tu kuuve aantu ayeshe oya shulitha otshita, otwakala ne tatu ipula kutya aantu otaya ka shulitha otshita ngiini ngeenge aamwayina mumeme gwawo nomutate gumwe yaali amwayina, ewa tatu tshitaambako ngaano, omwali nga ne muna ohango, nditsha oyasa mumay mugane mukasinga Momayovi gaali nomulongo nahamano mu aguste omvula oho tuu ndjoka, aantu sho ne twakalane mohango, payife omadhilaadhilo, twakoka ngaa ne, opo ne ta geyamo kutya hamba uuyuni otsho wuli ngino, otsho ngaa tshi holokapo shika naashi, osikola ndjika ha itamalo okwa liike hashuulila pomulongo, omulongo nahimwe andike gusikola ketalaleko payife ohahi ithanwa niilo, omulongo nahimwe nomulongo nambali andike gu sikola ketalaleko, omulongo nahimwe nomulongo nambali, omulongo nambali shi ndilimo, okwali ike ndina eemvula emvula omulongo naheyali, maala omuntu owa pumbwa wukale mo wuna eemvula omulongo nahetatu, shaashi onda tameka ndimutshona, otshali uuwanawa kungaye, sho ne ndatshanga omulongo nambali, omulongo nambali sho nda shanga, ondeya kefudho kovenduka, iizemo tayi zimo ngaano, iizemo sho yazimo ondaka mona kutya onda onda kamona kutya onda ndopa otshiingilisa nobiology payife sho twa, sho nda ndopa, tandi ithanwapo ne ndihe koshiwakopo ndika ndika ndika ndivule plu keendulula otshingilisa shik nobiology opo ngaa ndi pite, tehi koswakop andi keenda ko coastal, andi piti iilongwa yandje ayishe nawa ne- neendondo dhandje eembwanawa, andi ziko koswakop andiya itshewe movenduka, andihi kotshiputudhilo tshopawumwene shoka hatshi ithanwa international university of management, nefupipiko ium hoka ndili omulongwa Kwashugunina, omulongwa longi komvula hashugunina, shoka osho shali onkalamwenyohandje.